Re bextila nli zynmen part jwa'n este nchadmen, part jwa'n nchex tras'na, nzo jwa'n nchex lar'na, nzo jwa'n nangen'ta loguan ta ndaxmen traza jwa'nba ngentha naxe ndiey, le jwa'n nchadmena naxe ndya, mbay xaga jwa'n ndaxmen lar'na.